Ne be le wɔ ekuɖiɖi gbɔnɔ voa mì gna be ama edza va hiã le ŋgɔ voa ɖekpe meli oa, sie ademe mawo fia, mì ke nɛ keŋ, asie aƒu viɖe ye axɔ daɖe, <noise> adzi sachet ɖe ke ƒu nyuiɖe eme ƒu nyuiɖe kpoa alɔe de eme abla ŋu nɛ axɔ daɖe. Fetria, mì dzina ye tsã atsoe le ŋdokusu be game, atsoe wuliwuli keŋ asie, neƒua, ablae daɖe ne gakeme mgba va li oa, ɖekpe mgba va li oa, mìva nɔna to ema viɖe viɖe atsɔ nɔ ɖa. Ne mɔtetɔ ɖe lɔ̃ na wòa, ya tsui axɔ de go ɖe me axɔ tu daɖɛ. Ne ele ƒo desi kaka enuwo yi eme vɔ keŋ kpoa, ya ku viɖe alulu kɔɖe eme kpoa egba ɖu fetri vɔe ma vɔ manɔ kpɔ fetria o vɔ anɔ ɖu desia, fetri desi ɖu ele, anya be yele ɖu fetri. Ademea tsã ne va ɖo edzi nenema kpo ya tu ye tsã ava nɔ hle ɖe desia me, ya ƒo desia ŋɖekpekpe asɔ gbe keŋ kpoa ya kɔe ɖe eme kpoa, egba ɖu ademe. Ka, mì tsɔ nɔna manedzi kaka axɔ na gakeme ademea ŋtɔ la gba va, mì gba va gena dze ye be ga me kpoa. Mumua enɔna mìagbɔ dzidziɖe tsɔwu ƒuƒua be game me dzidzina tsaƒe ƒuƒua be game gba kpãna. Ta mumua ya nɔnɔ mìa gbɔ tso ka- k ne mì dze ƒe gɔme lekea, enene kakakaka tsɔ va ɖona ekuɖiɖi be game. Ekuɖiɖia me dzidzina sie be mumua be game nene o. Kpoa mumua ya etsɔna ne mì ŋtɔ tsɔ wu ƒuƒua loo.